जु आंखों कु कलर छ सु होंदु कालू और हरू भूरू नीली आंखें होएगीं और जु छ सफेद आंखें होएगीं जन बिल्ली की होएगी न और यन छिन।